आमार जो दारके आगाशा बगीचा अ तेन्दे फलु के डाअ लेइए बोउतेइ जो फल देअ खाणक जो डाअ सेजे फुल आम अमरूद लिची के डाअ असअ तेतू लेई घर के सुन्दरता और वातावरण टीक रअ।